Bariŋe boniḃuɭiemi aḃaḃu maɭoḃo léźum, waneɭia bariŋe bórolio. Bariŋe bórolio tímimiwadie waxameḃayaġaɭoo tóañabomeḃeġaɭoo nuḃuźon, buñadianiḃuxaźen, núḃuṗuos. . Sóamiḃeheźani, wameina timibazaġirai bíḃi, baĵiei, añanalo, níḃe nedimiña, níḃe niḃureb adianiŝaḃoŝaa. Ami- balaafiaġaɭobuźonu, aeḃayakaeġo. Nifiaġaɭo deeźerehaŋunilaenimin amooġo narẽe, baĵieḃo bóo buñadianuḃuḃuo, moźumuimiilegumue baĵie, bazaġira, mímitu. Áñaḃaiḃe nedimiña, áñaḃenuḃunaa nuḃooḃuo. Áñaḃoloḃe, mómuhaŋumiġaṗuos, añaḃanifiaġaɭo meme źérehaŋunilimoġumooġonuġureŋ. Añaḃaniyakaeġo. Moinitiḃaĵiei mími, boḃuñamedianiḃuxuniḃooḃope, añaḃaifiaġaɭo źimireḃo bórehuom, ñáifonumuinikazol.